Mi buran yidugo mi yaha babal fijirde, ngam fijirde do vela am. fijirde beldum masin do wata goddo seyo be de'itaare. den Bo seyo do beddina bandu njamu. fijirde do bedda mabbutuggo hore goddo latta o faman kuje nder wakkati sedda.